Murimenya ryeru nikhuteriha shindu, nakhujize tawe ulawala, nukhojize shifulia tawe ulawala, haya nuterihi shikhulia shitamana inda ilakhuluma ulalwala, shukhulia nuterihi nukhaknunikha tawe zinjini nizikwakhu ulawala paka ulombe shikhuria ukhuninhe hutekheranga uhenzeho haree halai, ulombe zisaani zireezindai, ziwinunirakhu ziwezindai na vindu vyenero viva nuvuchafu umulwale, nukhuogiza vivee vilai viene alalwala, ulombe vindu yevo vivee vilai na avundu hamwikhala ulombe havee halai na nukhalombe amwikhala tawe ulalwala paka ulombe hamwikikhala na hutekheranya nivifuria viuteriheranga na zisahani zihurerehhu ziree zindaa, zivere zindamanu mulalwala.